Oon, uvi, uñi, kumi, o'on, iño, uxia, uña, óón, uu uxi, uxi oo, uxi uvi, uxi oñi, uxi komi, chaon, chaon oon, chaon uvi, chaon uñi, chaon komi, oko, oko oon, oko uvi, oko uñi, oko komi, oko o'on, oko uña, oko ucha, oko uxi, oko uña, oko oon, oko uxi, oko uxi oon, oko uxi uvi, oko uxi oñi, oko uxi komi, oko chaon, oko chaon oon, oko chaon uvi, oko chaon uñi, oko chaon komi, uvixhiko, uvixhiko oon, uvixhiko uvi, uvixhiko uñi, uvixhiko komi. Uvixhiko o'on, uvixhiko uñia, uvixhiko uxia, uvixhiko o'on, uvixhiko uxi, uvixhiko uxi oon, uvixhiko uxi uvi, uvixhiko uxi uñi, uvixhi uxi komi, uvixhiko chaon, uvixhiko chaon oon, uvixhiko chaon uvi, uvixhiko chaon oñi, uvixhiko chaon uñixhiko, uñixhiko oon, uñixhiko uvi, uñixhiko oñi, uñixhiko komi, uñixhiko o'on, uñixhiko uña'a, uñixhiko yuu kuá unixhiko ucha uñixhiko oña, uñixhiko óón, komixhiko, komixhiko uvi, komixhiko uña, komixhiko komi, komixhiko o'on, komixhiko uña, komixhiko. Komixhiko o'on oñi.